මම හිතනවා සුනඛයෝ ටිකක් ඇවිදින්න ඕනි කියලා, අඩුම තරමේ පැය භාගයක්වත්. <hesitation> ඒගොල්ලන්ගේ සිරුර එතකොට තමයි නීරෝගීව තියෙන්නේ කියලා මං හිතනවා. ගොඩක් අය ඇවිද්දවන්න එක්කන් යන්නෙත් ඒකනේ <noise> <hesitation> සුනඛයන්ව.